So dule kauti ndiyam topaai, gari balwi, makkere fuɗɗai ngamm kowa tagga ko mo mun fa'a wuro ko tefa ɗon to me daraato.